Ketika saya mula mendapat telepon bimbit yang pertama saya sangat gembira kerana pada masa itu masih ramai orang yang belum memiliki telepon bimbit dan bila ada telepon bimbit saya boleh berhubung dengan kawan-kawan dan keluarga terutamanya mereka yang berada jauh.

Um Ini amat baik dan memudahkan kita Um apabila menggunakan talian dalam perbankan kita Um banyak kerja atau banyak masa kita jimat kita tidak payah pergi ke- tidak perlu pergi ke bank, Um tidak perlu lagi Um berurusan di kaunter tetapi dengan cara kita Um menggunakan talian talipon kita boleh membayar segala-galanya tetapi risikonya Um memang ada kerana ini akan Um akan Um boleh be-berlakunya ketidakjujuran di pihak-pihak ber-tertentu Um ini juga Um boleh mengancam Um mengancam dari segi Um soal kerugian, kewangan dan sebagainya jadi Um memang baik tetapi perlu mempunyai sistem keselamatan yang-yang ketat supaya pengguna tidak menghadapi kerugian. <noise>

Bagi saya Um makanan ini kita Um kurangkan memakan daging dan Um makan secara berrkala sahaja lah.

Mainan yang pernah saya main ialah catur ah permainan kad itu yang seperti ah jack tapi kalau permainan video ni ndalah saya main sebab Um tiada dulu kami punya kebunan main video err selain itu kalau permainan ah papan itu ialah err scrabble

Saya memang begitu kerap menggunakan telepon bimbit untuk berhubung dengan kawan-kawan menghantar pesanan ringkas dan juga telepon bimbit itu saya boleh gunakan untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan sesuatu perkara yang saya perlu cari pada sesuatu masa.

Cara mene-menempah temujanji doktor kalau saya dengan cara buat Um telepon atau pun datang sendiri ke kaunter Um hospital atau pun klinik untuk Um membuat temujanji Um dan Um bila sudah buat temujanji kita tunggu temujanji tu berkenaan lah.

Bergantung kepada jenis perniagaan yang mau di lakukan

Biasa Pesta yang Um kami selalu buat kalau di tempat kami ni Pesta Kulintangan lah dan selalu juga pigi itu Pesta Kaamatan sana di Hongkod

<noise> Ya kita suka pada kerja-kerja sukarela, sukarela atau sukarelawan yang Um kepada masyarakat kita sebab dengan kerja-kerja begini kita dapat berkenalan dengan orang kita berasa puas hati dapat membantu orang kita dapat Um <coughs> mencurahkan tenaga bakti kita, pandangan kita, pendapat kita pada orang lain ya secara sukarela jadi Um ini adalah kerja-kerja yang Um kenapa kita pilih dan Um perlu kita lakukan.

Teknologi boleh disepadukan dengan lebih baik ke dalam pendidikan apabila kita menggunakan alat-alat teknologi dalam urusan pengajaran dan pembelajaran dalam Um merekodkan kegiatan-kegiatan Um di sekolah dan juga Um menjadikan telefon bimbit itu sebagai medium untuk kita Um memaklumkan rujukan-rujukan, buku-buku kepada para pelajar kita.

Apa yang kita lihat Um sekarang di zaman teknologi kanak-kanak lebih suka bermain handphone ataupun game dalam handphone daripada dulunya dan dulu budak-budaknya mimang bemain alat-alat tradisional seperti bermain gasing.

Oleh kerna dulu-dulu saya ni Um rockers jadi muzik kegemaran saya muzik rock lah ya.

mata pelajaran yang sangat saya suka, yang sangat saya gemar di sekolah ialah mata pelajaran sejarah kerana mata pelajaran tersebut memberikan pendedahan tentang sejarah negara dan juga sejarah diluar negara yang boleh meningkatkan ilmu pengetahuan dan juga semangat cinta akan negara dalam diri saya.

Um Kita banyak permainan video sebenarnya Um dalam kadang-kadang kita gunakan Um permainan melalui telefon melalui TV dan Um dipanggil gaps jadi Um kita suka bermain itu tetapi ada kalanya juga kita bermain Um permainan Um main Um secara papan iaitu misalnya main dart Um main dart atau main carrom Um jadi itulah antara perminan-perminan yang pernah kita lakukan.

Kalau berjalan jauh ni perasaan itu gembiralah cuma bila sudah berumur-umur ini rasa panat lah panat.

Biasanya kalau bejalan jauh Um kita rasa seronok walaupun Um rasa seronok walaupun Um panat sebab dan akan gembira sebab dapat melihat dapat menikmati Um pemandangan di tempat lain.

Haiwan terakhir yang saya nampak ialah kucing di rumah saya, anak kucing. Um Kucing ini adalah Um kucing Um pada awalnya dilahirkan sebanyak Um empat ekor, tiga meninggal jadi tinggal seor-seekor. Mamanya pun tidak Um tidak diketahui telah tiada dan anak ni masih kicil, anak kucing ni masih kicil dan jadi tanggungjawab saya dan keluarga ialah memberi Um makan dan juga buat rawatan Um apabila Um dia Um tida sihat dan yang penting ialah memberi kasih sayang kepada anak kucing ini.

Ya saya memandu kerita, memandu lori juga ada juga masa dia bawa motosikal, biskal pun ada juga.

Warna yang saya suka ialah warna merah kerana bagi saya warna ini Um begitu terang kemudian warna ini juga melambangkan keberanian seseorang.

Um Ini tentang Um bersistem sokongan sosial yang disediakan oleh kerajaan Um agak baik dan berkesan untuk memudahkan Um masyarakat.

Ya <coughs> acara perayaan tempatan yang dihadiri ialah Um misalnya pesta Kaamatan, pesta Kaamatan dan Um yang pernah selalu kita hadiri setiap tahun yang dipanggil juga pesta menuai dan di sini kita dapat melihat sambutan yang paling meriah daripada pelbagai suku kaum di mana terdapat pameran, acara-acara tradisi, pameran makanan, pakaian dan sebagainya dengan itu kita dapat melihat bahawa Um pelbagai variasi permainan, makanan, pakaian daripada suku kaum yang menyertai Um pesta menuai.

Kalau di tempat kami kan kalau ma -ma masyarakat membantu orang lain ini bila ada orang susah dia pigi tulung dan ada rumah terbakar kan Um dia pigi hantar makanan dia pigi hantar pakaian ada orang meninggal macam -macam tu cara pertolongan dorang sana ya ada yang pigi mengurik kubur ada yang memasak ada yang pengursan khemah ada yang mengangkat kerusi begitulah.

Ketika kecil saya bercita-cita ingin menjadi seorang anggota Polis.

Kalau di tempat kami, tv tradisional atau pun permainan tradisional yang kanak-kanak selalu main di-du-durang main gasing lah, ya hari-hari main gasing, itulah permainan yang mereka minat tu.

<noise> Penting untuk selalu mencuci tangan kerana Um untuk kita mengelakkan daripada Um tangan kita dihinggapi kuman yang boleh membawa kepada jangkitan penyakit.

Um Artis tempatan yang Um apa saya se-seorang artis di Sabah itu yang dinamakan ataupun lebih dikenali sebagai si ampal, dia memang terbaik untuk negeri Sabah.

"Saya suka pakai ""simple-simple"" saja lah orang bilang Um pakai t seet ya pakai jeans seluar jeans begitu lah."

Iya Um seorang wanita mengandung biasanya dijaga oleh ahli keluarganya lah kalau biasanya secara lazimnya dijaga oleh suami kepada wanita itu lah Um selain daripada itu juga kalau wanita itu ada ibu dan ayahnya juga mereka juga bertanggungjawab menjaga wanita yang sedang mengandung itu jika anak-anaknya sudah besar anak-anak juga bertanggungjawab dan menjaga ya ya wanita yang sedang mengandung tetapi lebih lebih keutamaanya lebih kepada suami kepada wanita itu yang[Um] menjaga sepenuhnya keadaan wanita mengandung sehingga lah melahirkan.

Peristiwa bersejarah yang telah saya pelajari di sekolah ialah tentang Um peristiwa pembentukan Malaysia sangat penting kerana peristiwa tersebut Um memberikan saya pengetahuan tentang tokoh-tokoh yang telah Um membentuk kerjasama yang telah membawa kepada pembentukan Malaysia dan juga peristiwa-peristiwa yang berkaitan sehingga terbentuknya Malaysia.

Um Cara membayar Um di dalam masarakat saya ialah contohnya-contohnya dengan Um dengan perdagangan wang tunai, contohnya ialah Um kita ada Um bahan jualan dan orang akan membeli dengan menggunakan wang tunai, yang kedua Um menggunakan Um kad atau pun telefon bimbit dengan cara QN-QNR-QR Code atau pun transfer menggunakan talipon.

Ya, setakat ini kalau Um kerajaan lah kan memang dia mempunyai program kebajikan yang Um yang baiklah, banyak dia bagi-bagi ini masarakat Um bantuan lah yang nelayan dapat bantuan nelayan, yang petani pun dapat Um yang orang tua dapat, orang OKU dapat, anak sekolah dapat Um banyaklah dia punya bantuan, baguslah.

Keadaan awan di tempat tinggal saya pada hari ini begitu cerah terang menunjukkan bahawa Um cuaca hari ini agak baik.

Orang yang berbeza umur menggunakan teknologi Um tidak tidak berbeza sama saja.

Jika saya mempunyai soalan tentang penyakit saya akan Um bertanya kepada orang yang mempunyai pengetahuan tentang Um perkara tersebut misalnya Doktor ataupun Jururawat.

Um Saya minta maap dengan soalan ini saya kurang paham.

<noise> Ya kita <coughs> kita mengu-bermain muzik dengan-dengan alat-alat tradisi misalnya bermain Um kulintangan, bermain gong, bermain tambang. Ni adalah permainan-permainan yang ada dalam Um masyarakat kita. <coughs> Kita ialah menggunakan Um permainan tradisional secara memukulnya tapi permainan ini juga misti dimainkan secara berpasukan supaya dia boleh melahirkan satu irama yang cantik. <noise> Jadi Um permainan yang kita selalu mainkan ialah alat muzik Um seperti gong Um gong lah, dipanggil gong itu dan juga set kulintangan. <noise>

Um Ini kenapa urang di tampat kami kan dia pindah pigi tampat lain itu kebanyakan nya pasal mengikut keluarga Um keluarga ada anak atau bapa dia bekerja di tampat lain Um maka dorang pun pindah lah menatap di sana itu Um kadang-kadang tidak pulang lagi itu suda tebali tanah sana tabali rumah sana di sanalah dorang bekampung di tampat baru itu.

Kalau kita pandai berenang kita boleh rasa selamat bila berada di sungai ataupun di laut.

Kalau kita simpan duit di bank Um mimang lagi selamat lah daripada simpan di rumah ni ya pasal di bank Um kalau ada orang pigi Um curi pun mana dapat dia tapi kalau di rumah sanang sanang saja itu orang pigi mencuri kita punya duit di rumah.

Ubat-ubatan tradisional yang ada atau pun wujud dalam budaya saya ialah ubat-ubatan yang terdiri daripada tumbuh-tumbuhan seperti Um tumbuhan Um halia, kunyit, kemangi kemudian kalau Um ubat-ubat lain seperti madu lebah.

Um Saya inginkan anak-anak saya berjaya dalam hidup mereka berjaya dari segi pembelajaran dan masa dapan supaya hidup senang dikemudian hari dan boleh membantu masyarakat yang Um di dalam masalah kesusahan.

Cuaca cuaca hari ni Alhamdulillah baik Um agak cerah.

Ya betul kalau orang tua kan dia tidak berapa pandai pandai ni main Whatsapp ini Um apa lagi dia Tiktok memang tidak pandai lah Facebook tidak pandai yang ini mainan semua anak anak muda saja ini yang Tiktok Facebook apa semua ini dorang paling-paling Um main talipun saja itu betalipun yang becakap tu saja lah.

Ya, kegembiraan ialah apabila kita dapat melaksanakan sesuatu dengan baik dan kita dihargai oleh orang lain misalnya kalau <coughs> kita memberi khidmat kepada masyarakat kita sukarelawan kemudian Um ada penghargaan Um daripada masyarakat ucapan tahniah terima kasih dan sebagainya dan apabila kita membuatkan kerja-kerja untuk persatuan kita secara sukarela Um pihak pengurusan persatuan akan Um mengucapkan terima kasih memberi sijil penghargaan kepada kita kerna khidmat bakti tersebut dan itu adalah satu Um itu adalah satu yang kita banggakan lah.

Ketika saya masih kecil saya mempunyai cita-cita yang pelbagai kerana pada masa itu bila saya nampak orang berpakaian 'uniform' saya mahu menjadi seperti mereka contohnya mau jadi askar, mau jadi polis. Bila saya nampak Um orang Um menjadi guru, saya pun mau jadi guru. Maksudnya masa kecil itu belum ada satu Um cita-cita yang spesifik lah.

Kalau menggunakan telefon bimbit ini macam Um kalau dua puluh empat jam tu rasanya 12 jam itu memang telefon saja itu di tangan.

Kalau cerita tumbuhan ini kalau di tampat kami itu mimang selalu nampak hari-hari buka mata saja keluar rumah saja mimang nampak pokok kelapa lah.

Ya teknologi yang paling merisaukan kita kita teknologi tele-telefon sebab teknologi telefon akan melalui internet ini Um s-sering disalah gunakan Um sering Um mengancam Um mengancam orang lain <coughs> sering menceroboh Um previsi atau hal-hal Um <noise> peribadi orang-orang lain jadi Um teknologi telefon bimbit adalah <noise> yang agak merisaukan lah.

Untuk mulakan perniagaan di negara kami Um tidak juga Um sulit atau pun susah boleh berniaga cuma sekarang Um banyak saingan yang dan perlu kita mempunyai strategi yang baik.

Dokumen yang diperlukan ialah Um pasport, Um sijil beranak, Um dan dokumen-dokumen yang lain ialah kita bawa ialah sijil Um kesihatan kita.

Kalau di sekolah mata pelajaran kegemaran Um saya kan memang Bahasa Melayu lah pasal Um macam saya kan cigu kalau mengajar Bahasa Melayu ni kan saya boleh tolong budak-budak yang apa ni, yang Um tidak pandai membaca itu boleh jadi pa-pandai membaca.

<laughs> Um Pertama saya memiliki telepon <noise> saya rasa bangga dan Um yang penting-penting <noise> yang paling penting saya boleh berkomunikasi dengan kawan-kawan dan boleh membantu orang yang memerlukan.

Ya, Um kita mencuci tangan selalu ialah kerana menjaga kesihatan sebab Um kita selalu memegang Um di sekeliling kita terdapat benda-benda yang-yang Um mengandungi kuman dan virus semuanya selalunya jadi kita cuci tangan tu sebelum kita Um makan dan sebagainya.

Ya, sekolah di negara kami ini memang menyokong pelbagai bahasa cuma dia punya perkembangan itu Um tidak rancak, slow, ya setakat ini pun baru ada beberapa bahasa saja kalau di Sabah ini Um paling-paling bahasa ibunda ini ada satu dua saja yang difokuskan di sekolah.

Perkara yang selalu kita lakukan ialah kita menjaga makanan kita dan juga kita membuat senaman ringan.

Um Bagi pesta iaitu Pesta Kaamatan di negeri Sabah banyak itu pesta dan perayaan pula semestinya bila menyambut Um hari raya dan Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Haji.

Ya kita memandu kenderaan. <coughs> Kenderaan motorcar Um yang untuk membawa kita ke sana ke mari dalam urusan harian kita.

Dalam perkara menjimatkan duit ini ada juga masa Um kita memikir lah Um mengurangkan kita punya perjalanan yang Um orang bilang jalan-jalan itu kan melancong-melancong itu kita bagi kurang Um kita lebih utamakan kepada Um soal makanan, rumah dan Um persekolahan anak-anak.

Ya kita memberi semangat kepada kawan-kawan kita jika mereka gugup menghadapi sesuatu semangat yang kita bagitau ialah supaya dia bertenang dan Um menarik nafas Um tenang dan Um menghadapi bahawa itu adalah percubaan atau ujian pada dia.

Faedahnya amat banyak dan Um boleh membantu kehidupan kita seharian dan risikonya pula apabila seseorang itu Um menyalahgunakan teknologi yang ada tersalah-tersalah apa tersalah Um penggunaan.

Harapan basar untuk masa dapan ini ialah anak-anak Um mendapat pekerjaan yang baik Um memiliki kehidupan yang anu lah yang Um yang senang lah bukan macam Um jaman jaman bapa mama kita dulu susah.

<laughs> Saya minta mahap Um saya kurang pasti pula.

Kalau di kampung <noise> kami Um kanak-kanak ini suka Um main futsal pasal yang ada di kampung kami gelanggang futsal saja kalau padang bula tu mimang tiada tinggalam tinggalam oleh air pasang basar.

Ya tokoh yang Um ada di negara kita ialah kalau di tampat saya ialah pejuang-pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan kita seperti Paduka Mat Salleh kalau dalam konteks negara kita perdana menteri kita <coughs> mungkin Tunku Um nama-nama seperti Tunku Abdul Rahman, Tun Hussein, Tun Razak, Tun Mahathir, Um Tun Najib mereka adalah pemimpin-pemimpin Um yang tekenal di negara kita.

Masyarakat Um boleh membantu orang yang memerlukan melalui Um kita ber hidup bermasyarakat, bergotong-royong dan tolong-menolong antara satu sama lain.

Saya pikir ngamlah langit itu warna biru, kalau dia wa-warna lain, hitam ka, dunia kita jadi galap pula, kalau dia warna merah sakit pula mata kita meningu. Um begitu, kalau dia warna hijau pula sama pula sama daun-daun Um rumput-rumput kan

Sukan yang Um saya minati Um iaitu sukan yang sukan bermain bola Um sepak takraw dan juga berjogging dan berbasikal.

<coughs> ya berenang ni Um satu-satu sukan atau se-seni pertahanan diri sekiranya berlaku apa-apa kemalangan di laut dan sungai dan sebagainya dan baranang ini juga satu sukan yang baik untuk tubuh badan kita wajib mempelajari Um baranang ini kerana itu adalah satu kemastian, satu dari segi soal keselamatan, kedua ialah ianya adalah untuk kepentingan riadah.

Ini yang kami bapa-bapa, mama-mama ni paling bimbang ni telipon bimbit ni disalahguna oleh anak-anak lah, anak-anak. Ya, kadang-kadang anak-anak balik sekolah saja tarus, inda sempat buka baju telipon lah dia-dia pigi tingu, malam lambat tidur pasal tingu telipon, pagi lambat bangun pasal semalam tingu telipon.

Ia amatlah penting Um untuk kita selalu mencuci tangan untuk menjaga kesihatan agar Um tangan kita sentiasa bersih daripada kuman tentunya kalau untuk kesihatan.

Saya nasihat kepada kawan yang tinggal jauh dari rumah ini selalulah kirim-kirim pasan, kirim-kirim barita, ada masa ada duit ada kelebihan baliklah kampung tingu keluarga begitu.

Tentunya ini ialah kita mempunyai kad pengenalan diri atau pun secara ringkasnya IC dan juga Um kita menggunakan Passport antarabangsa.

Kalau kita guna teknologi sekarang ini kan banyak dia punya faedah, ya. Um Maklumat kita senang dapat, kita mau pigi mana, kita tekan saja teknologi, kita buleh rekod itu arahan lalu mana, ikut mana kan, macam-macam yang kita tidak tau bila kita tau tapi dia punya risiko itulah Um penat, banyak pakai duit, Um kana ngam lah cara mau pakainya kalau tidak disalahgunalah oleh anak-anak.

Um Kalau kita ke lautan apa tu, kita kena pandai berenang begitu juga ke tasik atau pun sungai Um tentunya kita ke sana dengan hati yang gembira dan berhati-hati.

Bagi saya saya suka Um bercuti Um balik ke kampung nenek saya Um ke kampung saudara mara saya untuk berjumpa mereka.

Um Banyak juga ubat-ubatan tradisional yang wujud di tempat kami seb- Um sebagai contoh daripada daun daun kayu akar-akar kayu Um itulah ubat tradisional daripada kami.

Saya lebih suka Um makan Um masakan Um rebus, rebus air. Um Masak tidak pedas, tidak pedas dan Um sedaplah. <laughs>